Pastat tii ma kotoh väega pall'o. Ma lihtsält keedä makaroniq ärq ja sis panõ määnestki kastõt sinnäq pääle, minka ma ka tavalisõlt esiq tii, mitte määnegi poodi uma.